<hesitation> نحب واجد إن نستكشف المحيط، المحيط مليء بالأسرار، والكائنات البحرية، الحاجات إللي ما نعرفوهاش، الشي العالم التاني، عالم تحت البحر العوالم الخفية، باستكشاف جميع أنواع ال- الكائنات إللي هي عددها كبير داخل البحر، فبيكون هذا عالم المحيط عنده أسرار جميييلة ومخيفة شوية.